Manahaky anizao ñy kolotsain'olo a Kenia añe: -Mañaja ñy lilin-drazan-drozy ro mañaja ñy ndrañahary raike tompen-drozy; <shushes> manahaky anizao ñy jabo ,mana ñy fototsy ny ñy jabon-drozy roze <shushes> ,napetrakiny ñy razan-drozy ;aminy ñy fomba fivolaña ,mana ñy fomba fivolañan-drozy rozy aminy ñy lilin-drazan-drozy; <shushes> manahaky anizay koa ñ'aminy ñy moziky noho ñy raha kanto <shushes> ,manany ñy mozikin-drozy rozy ,bakaminy ñy razan-drozy.